जब हम बाजार जाते हैं तो हमें होटल में तो खाना बिलकुल चटपटा होता है। पर हमारे पास खाने के लिए पैसे न होने पर हम उसे खा नहीं पाते।